Indiapeko jae clima äpo monsonico jei supevano oajaete jaivi juniope jare septiembrepe jare <hesitation> äpope zona nortekotɨko jae oajaeteye iroɨ jare oajaeteyevi jakuvo jukurfai kuape <hesitation> äpope jaeko surkotɨ jaeko oajaetevi jakuvo jare <hesitation> arasape oajaetevi jakuvo jokope